Қисми муҳимтарини ҳавопаймо қанотҳо ҳастанд. Онҳо он гуна тарҳрезӣ шудаанд, ки вақте ҳаво аз онҳо мегузарад, аз болояш зудтар ва аз поён сусттар меравад. Ин фарқияти суръат фишори поёниро баланд мекунад ва ҳавопайморо ба боло тела медиҳад. Ин нерӯро нерӯи бардоштан мегӯянд.